Halama ya sube yak kuya nane, ya sube yak kuya nane sisafe. Sisafe huwa anin, suda sisafe se es se wuhi nia. Sese wuhi nufaya. Semi inai, hala anin. Aa sisima nia huwa anin, hala ya tebuni. Yam aya muhu, ya muhu, sinara halama ya hakaleira. Ya hakaleira huwa anin, ya hunani. <noise> ya hurani isa anin, ya hakaleira sef, masaa. Masa huwa anin, ya hilisa anin, ya tebu ya tebu huwa anin, ya sube yak kuya nane. Ya mehaw hiloiho, ita aiman. Hala anin, suda yam nika. Aku ya nanin seme inay, yam isirin suda moasak nikaa. Hala matahe lilehei, ya dinda nuk yanane. Hala maasa nika umheilo yo manu, umheilo hom aiman. <hesitation> asinohok am ay huwa anin, tara dara enai. Pasuwa anin mensese halafel inama, ya safe ya kuyanane semi inai. Yu mensese inina insi jual isenina ena. Mamosafe ena man, ya ya safe ena, ya safe en huwa anin, ya ese wuhi nufaya. Ese woy nufaya hua anin, ya sube yak kuya nani site bawaia, site bawaia hua anin ya tep enamani waya. Tep enane waya ma, ya muhu he. Ya muhsef, ya keki. Ya keki ara skekleme abya kekesef ber <hesitation> sinar ra, ya <noise> huna. Ya toto, ya toto fua anin, ya hakaleira. Ya hakaleira sef, masaa sef ya <noise> funa. Ya funa tu kai sa, ya huna tu taisa sef, baru heya. Hakaleira yakaleira masaa, ya aswafu anani le, ya me <hesitation> ina sinohok masaa nika. Heloy hum aima ya te'ya. Tebuni isenie langasa, la asyafu lamane akumuneina heloy fam ai. <hesitation> asmahale hua ani ya tok tak loy watafa, tuk muneina tuyak kuya nani leo. Am takni watafa hua ani, nia his sayu kangkunga ma, ya hestia utusefu, ya funa ni sa anin. Yaku kela, yaku kela huan, ya sewohi nufaya leo. Ese wohin nufaya hua anin ya muhu, ya muhu sef, ya isi. Ya isi sef, ya <noise> funa, ya funa hakalaira, ya funa. Ya giling raya una rai se enin, taisa ya ambala una sef see, ya hakaleira. Ya hukalaira hua anin, ya yam ra, ya angkara ya huna ni haka. Ya huna ni haka hua anin, ya tebu balaa. Tebu bala hua anin, ya huna ni isa anin hanga sa ama. Ya muhiro wawi ya nane, ita iyan suda masa nika, sisiro ho ta aima mahale mamai kukutuni watamaf suda huna hakalai ranika. Heloy yo ho ta aiman, om asru bapasiri nini ambaa. Heloy ho ita ai, era bafi ni ma au iyam, esensaro kangkungo masaa nika. Kaya ya dindak weme, yanani seme suda lesenin ne hayur kangkunga mamasa nika, hiro'o taiman.